ùú jɔ ùŋonì zá lɔ iblɔ ani ínì maa mlà àlɔ gbaŋgba nànyiɖe lèe. úni ɔmi <hesitation> màa ɔmi nyo óɖòò, ɔfɛ́ ɔmi zé fe súù, ìzá lɔ ɛnɛ́ àámi màa ɔmi kɛ̀ so Gàánà sò ìgbè le ɖòó do ɛnɛ́lɔ siã àámi, ina fɛ kɔm zá ka Ájafa nɔ̀nɔ súù ìgbè le kayi ínè fe ùnàgò blɛ̀ɛ osumu nùegbè òsumu le zàyi, ègà íìzòòni ìwòó gofi, à màáa ŋɛ̀ ègà ínìkàli kayi ìíŋɛ ègà íníkàli kaɖi iblɔ ná tami éwu èle à màázi ɖìéwu ɖɛ́ɛ́ kayi iblɔ tàami éwu èle tè àmà tú Ájafá nɔ̀nɔ le à màáa ka kayi ì ɖàá ka ɖɛ́ɛ́ ɔmi zì mì iblɔ lèe kele à màáa ŋɛ̀ ègà ínìwú blɛ̀ɛ ègà ínìwúìli ègà ínìwúíníli màaɖu úni à màá zi túu inyre à màá zi kà ɖɛ́ɛ, àmàyá à mà zé blèe íɖi ni à mà zé blèe nélèe ìnunu íɖì ígbɔ ɔmi ɖàá ka ɖɛ́ɛ ígbɔ ɔmi zì mì iblɔ lèe yíile à màáa ŋɛbègà ínìwà kayi ŋɛ ègà ínìwà i ne zi fɛ kɔɔ̀m zi lɔ iblɔ akà inyre ɖɛ́ɛ́ <hesitation> kayi ìíŋɛ ègà ínìàlã màaɖu èle ì, tè zi fɛ lɔ iblɔɔ. Nìlɔ ɖíni kaɖi ì lɔ iblɔ ìgbè nàáa glòò ìnàá zi mì fè nàanya o sumúù úni ɛɖí wàanìà ni ìtà mi mù ègà ínìmaamlà màawu ìblɔ lɔɔ. iŋleŋle ínìmaamlà <hesitation> kele búá kayi ì gofi àlɔ, kayi ì gofi àlɔ, kayi ì gofi égà íìnzòòni maawu, ègà ínìwú úni màáa ŋɛ̀ a màáa lí éwu ɖɛ́ɛ́ à màá ka ábua ígbɔ ɔmi zì mì nélèe úni à màáa yifá ani ègà ínìalã tèya ì nàáá zi lɔ̀ɔ iblɔɔ̀ yá kɔ ègà úwaanì màa bàáa po yá ìgbè èé fe.